Reva toerana zany ka hoe mandomando dia tsy dia tsara loatra andrahoana hanina fa malaky mamparatra. Raha ohanina moko i raha mandomando io sady kôa misy aretina azo aminanjy. Dia zany mantonga hoe tsy dia tsara loatra reva tany mandomando andrahoana raha ohanina.